أكيد طبعًا هذه طريقة مضمونة لكن أنا اللي نعتقده إن يكون قادر يتفاعل مع العالم بتفاعل أكتر، ويكون طبيعي والتأثير اللي فيه بيكون هذا دليل إن ما تعيشه هو حقيقي.